بين الطيران أو الإختفاء أفضل يكون عندي قدرة الطيران، لأن الطيران بيخليني أعيش مغامرات واجد حلوة وأسافر أماكن جديدة بسهولة، أما الإختفاء بظن إنه بيكون مفيد أحيانا، لكن بالنسبة لي الطيران بيخلي الحياة حيوية ومرة ممتعة وواجد حلوة.